A mbaawai ndarooɗa e hore maa, so ne a amfiri wakkatire maa e gaɗa nonno haani, a wodi ko ngiɗɗa a yadaake a jeeyi ɗum.